التلوث يؤثر على صحتنا وبيئتنا، لو خلصنا منه نعيش في بيئة صحية وطبيعية. الفقر يسبب معاناة كبيرة، لأنه يمنع الناس من الحصول على احتياجاتهم الأساسية. أنا أميل لعالم خالي من الفقر، لأنه أولاً بيغير حياة ملايين الناس، وثانياً بدون فقر نقدر نواجه التلوث بشكل أفضل مع تعاون الجميع.